آه، الرياضات اللي تحتاج قوة بدنية أكثر من رفع الأثقال، كرة القدم من اللاعبين يحتاجون يتحملون ضغط قوي يتحركون بسرعة، أما الرياضات التي تحتاج قوة بدنية أقل مثل المشي واليوغا، هذه سهلة ومريحة وتناسب.